في قرية صغيرة على ضفاف البحر كانت تعيش صيادة مسنة تدعى عائشة. كانت عائشة معروفة بحبها للصيد ورحلتها اليومية في قاربها الصغير. في احد الايام بينما كانت عائشة تصطاد الاسماك لاحزت شيئا غريبا يلمع في المياه، اقتربت منه واكتشفت انه زجاجة قديمة محكمة الاغلاق، عندما اخرجت الزجاجة وجدت داخلها ورقة قديمة مكتوبة بخط متعرج وهي رحلة الكنز.